<hesitation> Kôfa andia lavitry baka sitrany fô miaraka amy naman̈a edy e. De zey izen̈y tiako manan̈o dia lavitry miaraka amy naman̈a bôaka eo amizay izen̈y mba ambiansy tsara amy lalana in̈y. Avy eo maro maro mba misy korana eny an-dalana.